Oiraarei ii kuesterio ee abisioe bisio- bisio areteea ia baia oo'ore bo eapa oiraba oo'ore oiraba bokepai. Hioko'i ii tabirio bisio, oiraba uiia boorii teposi abisioea bisio bira eapaaehara, ha bisio uka oiraba uiia boorii teeposi bira uka eapaaehara hioko'i bira bisio hukuihara pita bira arusupito hukuira hioko'i. Hioko'i roheoarei komiuniti bira uka eapaaehara eipaareho iraare oo'ore boorii teposi oru oira hioko'i ii'aa iareha eapaa'uihara epa ouriboharoi boorii sitoarei kai eipa'oo bira taupapitee oiraba pemelii oira'ara abaia eapaa oiraarei. Bisio boikiro bira oo'ore boori teposi bira uka eapaaehara ha oiraarei ii'oo ee abisioea bisio iora are eapaaroea oitaa, oru agaa bo koto'ourei bo teera'a'oa bisio oiraba raea boorii teposi aga eapaaehara abaia bo eapaa oiraarei ha bisio boikiro oo'ore ii'aa booriteposi boikiro bo eapaa aga uka eapaaehara oru oira are bisio ato'atoraea bisio abaia oo'ore abaia bo eapaa paakorapita oiraba uiia ii'oo bira eapaaehara uka oriaba uiia bira uka eapaaehara haia oira pemelii oira'ara a uka eapaaehara. Orubisi kominitii oira pirio uka piro uka eapaaehara haia paakorapito abeehara bo hukubuu bira haia pirio airari.